Le tipulugìe dë pes ënt ël pais a i ën ie almenu 'na dezen-a e però mi cunosu mach ad ezempi la trüita perché me nonu a la pësca però sai pa d'autre specie sai pa coza ch'a i sia